<hesitation> Fomba fikarakaragna jardin zao ai magnamboatra tany anao ai volovolaigna tsara ai de avakeo am'jay o asiavagna zezika de ambolegna ake, atsatoka ake zegny le raha tianao ambolegna aminanjy ohatra hoe folera zao de igny avake kaofa <hesitation> mba hitombo tsara mbô haniry tsara de arôzegny mandraigny, atoandro, hariva, andro koa tsy magnorana de kaofa maniry tsara regny izy de afaka agnataovana ranona fagnafody le mamono biby regny.